La mahakasiky ny latabatsy da ny latabatsy zany fanaky indesitegna manao mametrakymametraky finga sihoa; eo avao koa fanaova fandidiha raha fandidia hena ohatsy